E woodi spanaje, e woodi hamma, e woodi plaaya, e woodi almakaci, e woodi addahi, e woodi feƴƴirde, e woodi remergo.